<noise> कम्प्युटर एक बिजलि ति चलना एक मसिन है । यहका काम खास करके हजारों मनैंन काम सहज करना है यहति हमरे हम्मर फाइल, बिट आउर बाइटमे डेटा रखे सिकति । जेगहके हमरे भण्डारण केहति भण्डारण हमरे पेनड्राइभके रुपमे, हाइड्राइभके रुपमे, मेमोरि ड्राइभके रुपमे फेर सरसिकत होइ । काहिककि यि हम्मर हजारों, लाखों फाइल ओहके एक जगह सुरक्षित रख सकत हे ।